مشروبى المفضل هو مشروب الشوكولاتة الباردة أول شي، تجيب الخلاط تحط فيه كاسة حليب ملعجة كاكاو خام طبعا ملعجة سكر ملعجة كريمة- كريمة اللي هي تكون بودرة هذى ورشة ملح صغيرة وبس، وكثر ثلج عجد ما تجدر لإنه مشروب بارد طبعا وبس في الخلاط أخلطه كويس مرة وبس حطوه في الكاسة حجتك واستمتع مرة لذيذ.